Ngedam do bedda sadugo to dubi dasi, ngam sembe goddo ustan, wakkati fere gite goddo ustan sembe, kosde goddo ustan dampugo yaha babal daidum ngam terde goddo usti masin.